Ia, fômba fampiasan̈a mapy zen̈y, izy io zen̈y anao zen̈y midriky amin'ny interinety ao. Ao zen̈y anao direkty afaka manôratra zen̈y lay tan̈y tianao zahavan̈a. Aboakany zen̈y raha io. Bôka iô amy zay zen̈y anao afaka mahay oe atÿ àby lalana handihan̈ana. De mandeha amy zay anao aviô.